لا مو كل السلالات ودية بنفس الطريقه فينا. في سلالات تكون هاديه وودوده مثل لابرادور. وفي سلالات تكون اكثر حاديه لو حتى شوي عدوانية مثل الحراس او الكلاب الكبيرة.